<noise> Malleron salaamga mennaeru, ala'm mallen'ane masslog tigjeka, lakin nafer wetteal'eskimu, unann'e salaam aalamiig allekka. Ir innig allo, no'gil gon salaamga waffir, mujtema'il gon salaamga waffir, <hesitation> maderessal gon salaamga waffir, jellin agara gon salaamga waffir, in juen agara. Kulou wealon takiro kanie salaam hasloso. Lakin ir ailina ton bittie salaamga, salaamga ailina ton bittio <hesitation> no'gina ton bittio <hesitation> teme inna ton bittio, fa salaam salaamg ekki.